Izy koa zah ampisafidianana miagnatra mitendry raha magneno ndreky mihira alekileky zah mihira mbô fa vatananah fôgna ty ampiasaiko ndreky vavanah tsy mila mizaha raha lavitry eky fa zay zany mba marikitry zany le raha fa tsy mizaha raha lavitry eky.